De cussu non mi anta a du sci fai, scetti ca immoi no aguantu a strantascia. <hesitation> Approfittu a mi fai ua cosittedda pru vellocci. Poitta, po a mimma, u ziccheddu e minestra e m'accuntentu. Chi fattu, fattu, mi dusu ettinti Maria Teresa o Marta, mi du ettinti giai prontu. Candu di cointi po issusu, di ettinti a mimma pura. Chi no già mi ada a prasci a du sci fai, ah!